Ngamabya ngali mughalimi nabana bangasomesaya obwenge bwabu ibwamabilwa okobya okobyangasomesaya, ekyangangakolha kyekyi ingindibabwira nyithi muhangane neryu bakibya babirihangana ingaletha ngakandu kakasekaya ngekyerilengesya ingabughindi nyithi ngabimbira akanyimbu, ekyangikolha mukyikolhe. Ngibamu inbugha ngebinye nyithi ingahamba omupira ingabakangania ahangathekawu mbuli ni corner neryu ingababwira indi ingatheka waha neryu ingahotholha neryu ingahotholha neryu abosi ibakendiseka nabalwe omwathulhu ibathoka eribya <hesitation> ibakasuba okwabyathulweku neryu ibathoka eribya ibakasuba obwenge bwabu obwosi ibukasuba eyangalhi neryu ingababwira indi ibwa bikale ahisi